Nni nfẹnẹ. Ga ẹganyang jeng yẹ nfẹnẹ nz̵ine, nfuni nfi nvọvọngọ. Nvọvọng nbọni nto ẹvọmọ sọọd am. Nvọmọ nz̵ine ga ujiji nmọni nno̱nobo. Nni nnọbọ ga ẹganyang uzuge jọp. E̱ganyang uzugejọp wa yẹ nni nnonobo. E̱ganyang uzuge jọp nnobo jẹ gangẹ Nvẹnẹ ga ẹganyang inna. E̱ganyang inna ẹbẹnẹ inna nvẹnẹni. Ndomo ni sọọd ẹbọbọnọ ye̱ nbọni nwa ukọngọ. Wa ẹtu ẹna ni nni ngọm inugo utuam ma Ọbaziam ntak ja Ọbaziam njọk. Dasam nbọni nni nji nnobo ns̵inge̱ni ukọngọ, nnani ọvẹn gwud yẹ enobo yẹ nna, ye̱ enobo ye nna nyi O̱baziam. Nyara mo̱ cham! Ga yẹ ugogoi ni domo ga ọvọvọm dudu ẹbi ga ẹgbẹghẹ yẹ nsang nfi nnobo jẹ. Nyi mọ idọmẹ ga sọọd ọkpọri, ga ẹfa ma ẹvọvọi yẹ unyini ẹvọini ngọm nda dudu ẹbi ẹgbẹghẹ yẹ nsang mọni nji nnobo. Nbọni nbeme mọ nnẹ sẹ ugogoi se eje ẹsuni, ma nyẹnẹ eje ifit. Wa nnẹ nam, ma bam ma gwam iri inna ga e̱gbẹghẹ y̱e̱ nnobo ga dọng ashi nnobo aga dọng ikọ O̱bazi ivi inna mo ga kọng nọrọ gwud ntak nam wa ukwọrọ ọrọk Ọbazi Ẹgbẹghẹ ẹjara ẹgbẹghẹ yẹ ire ga dọng ikọ Ọbazi, e̱ganyang ubọk, idomoni ukọngo̱ ọvọvọm. Wa ne̱ nne nni nna mọ ẹgbẹghẹ ẹjara ẹgbẹghẹ, ga eso ẹjara eso ikọ O̱bazi. Wa nẹ o̱do̱mam nne nni nneme.